Rajawxiik b'la' qakoj laj qamasab'al rii' re qe qasu' <hesitation> qamas pi qa chan waxu' cha jaay waxu' <hesitation> pi qak'olb'al che'el qajk'ob' wii', che'el kajk'ioyoqob' wii', che'el kajuxulun wii', qas otz b'la' rib'aniik kab'an chiran qas otz rikojiil jun masb'al rii', xa' kela' kirelsaj b'iik <hesitation> renejeel tz'iil xaqara' kichakanek wuxu' qach'aj b'iik pil qachan kirelsaj b'iik juntir li tz'iil rimal qas k'o richoq'ab' k'o k'o rib'anb'aliil jun jun masb'al.